أول حاجة إبدأ بتخصيص وقت قليل يوميًا حتى لو كان عشر دقائق عشان تذاكر اللغة، ما لازم تكون مدة طويلة المهم الاستمرارية، ثاني حاجة <hesitation> تقدر تستمع لبرامج أو اغاني أو بودكاست باللغة اللي تحب تتعلمها، هكا تقدر تتعود على سماع الكلمات والعبارات زي ما ممكن تشوف الأفلام أو المسلسلات باللغة دي مع الترجمة في البداية عشان تساعدك في الفهم.